Të lîpënj skusa nëse të po të jap presion, ngë është çëllimi im. Dua vetëm të jem i sigurt çë kam kuptuar gjithçka mirë. Mund të flasim për këtë sërish për të parë nëse ka një zgjidhje çë të dy mund të pranojmë?